هل تفضل الحصول على النقود أم الهدايا في عيد ميلادك؟ ولماذا؟ بفضّل الفلوس الفلوس تتيح لك حرية الاختيار، تقدر تشتري فيها اللي تحتاجه أو اللي تبيّه ما فيه شي أحسن من إنك تكون قادر على تحديد احتياجاتك بنفسك، سواء كانت أشياء للراحة أو لأي شي تحتاجه في حياتك الهدايا حلوة، لكن الفلوس تضمن لك أنك تختار كل شي على مزاجك